Mbɛ bɔ wa kɛ niyɛ mbɛ táa mbɛ ŋ bɔ sɔ kɛ mɔɛ nu mbɛ a nu sua, mbɛ táa wakɛ kus town, mbɛ táa <hesitation> me táa núu gbassaa lɔ mbɛ táa mbɛ mɔɛ nu sua, mbɛ fataŋ town gbi mbɛ sua suakɛ, mbɛ ŋ bɔɛ nu sua mbɛ na, ŋna bandee anu suaa mbɛ na kuwɔ. Mbɛ táa wa kɛ abɔɔ hiŋi ŋbɛ bee na mbɛ mɔ suaa, ŋna lɔlee fekɛ koa, mbɛ táa wa kɛ núu fanima mbɛ na feekɛ fanima mbɛ jɛɛ, mbɛ táa wa kɛ núu kaŋ mu mɔɛ nu bɛ, ghana mɔɛ nu bɛ mbɛ táa mbɛ ŋna feŋɛ nu saŋ mbɛ jɛɛ. Kase gbi bee kambá mai, mbɛ táa wa kɛ mbɛ ŋ bɔɛ nu sua, ŋ bɔ sɔkɛ mɔɛ nu, ŋna tie bee na, mɔ mɔɛ fɛɛ mbɛ táa muĩ sii muĩ koa, komu ŋ bɔ mɛɛ nu bɛ núu, mbɛ táa mbɛ a baa, ŋna tie bee na muĩ sii, muĩ koe, muã bande koea mbɛ na kuuɔ. Kase gbi bee a mai, ai jáa ŋnye ai jáa bɔ ŋnye bɛna, komu pɛɛ ŋ wooa i taye bi wa kɛ a naã ŋ tina amu a ŋ sua lɔɔ, mbɛ táa wa kɛ lɔ a baa, mbɛ táa a nyɔmɔɛ baa, mbɛ táa a baa. Kase gbi bee anu mai, abee a jáa kii ŋnda, ŋ pɛɛ mbe ŋ jáa kii ala. Mbɛ táa wa kɛ anu gbí base baa, fanima oo, túu <hesitation> lúúmɔ mɛ nu nu tina nu kpɛɛ basae mbɛ táa wa kɛ <hesitation> mbɛ táa wa kɛ area mɛnu gbiɔ, mbɛ táa lɔɔ mbɛ suakɛ, bɛmaã anu wae kpɛlɛ anuĩ na mɔ baa kɛ ŋgae mbɛ táa wa kɛ nu, kase gbi bee kambá mai.